Nzo ta nchamen re jwa'n komida nar lugar nzoy xe naka xobtay chele ta ta mbyoina re jwa'na nchamen lll- re chole mola'na kad ngona re jwa'na jwa'n mas'aa za nzo re fiestaze ncha zyni', ni chole patrona re jwa'na, jwa'na ndaxa re kadya ncha men kad ngona le ta nzelyamena re jwa'na nchaxa tya nchaxa chole yi'n a ta ncho ngid yek na chole nxoba ngidana re jwa'na jwa'n nchamen len re niba re ta ncha re cho fiest nchare jwa'na jwa'n nchamen re ndaxa jwa'n ncha reta men nchala, mbay na leza ta jwa'n ta mbyoba ta mbyoba mbay le xobta jwe'men nta ndamen zyn ta ndamen re toxkuamen kob ta'na, kob ta nada numena jwa'na mas tayal yo lo yej tayal yoi jwe'mena ndamen ndamen za or nde tox kuamena nde tox kuamen thi yoza or mze lyamen za or ndamen pa lad nzo zi chole ya jwa'n tamen ya men lo tamen, toxkuamen thi yoba re jwa'na o po ndamen gon ta tya nchemena re xob taba jwa'n chamen za chole jwa'na mas jwi'n ncho'i ro molin ncho'i lo len yen le'jwa'na jwa'n ndyoxkua za nche mena mas naxunka nzo'i lo yej ndamen.